هأخد <hesitation> رقاصة عشان ترقص لي، وهأخد <hesitation> موسيقار عشان <hesitation> يقعد يعمل انغام كده ويدلعني، وهأخد اتنين من أصحابي، وهأخد حد يطبخ يطبخ الأكل بس.